Alot a laatake soobaajo mawɗo to am, naa hannde puɗɗudu en, ɗon maa naa hannde puɗɗuɗaa waɗango am ko haandi, heɓugo bo maaɗa saɗan, ngam yeri mooɗon on ɗuuɗaa to duuniya, keɓta mi walaa bo maaɗa, an woni yam yeeso e ɓaawo mbo mi yettii e noon no jogoriɗaa am.